الحياة الجيدة بالنسبة لي هي اللي فيها رضا وسلام داخلي، مش المهم تكون غني أو عندك كل شي المهم إنك تكون راضي عن نفسك وعن طريقة حياتك، العلاقات الجيدة مع الأهل والأصدقاء، الصحة النفسية والجسدية والقدرة على تحقيق أهدافك كل هالأشياء تساهم في إنك تعيش حياة مريحة.